<noise> Laha gn'aminakahy manoka aloha, tsy haiko zao périscope zao. Da tsy haiko na ny fomba fampiasà anazy tsy haiko aby, na ny mombamomba anazy tsy haiko. Fa maro gn'olo mahay azy, fa zaho manokana aloha tsy mahay aho satria raha mbo tsy nihitako indraiky zao, sady raha mbo tsy nireny sofiko indraiky. Uhm.